د کورنۍ لپاره د خوړو په پخولو کې باید هم خوند او هم روغتیا ته پام وشي. غوره ده چې له طبیعي او تازه توکو کار واخیستل شي. لکه سبزي، مېوې، سالمه غوښه او د غنمو محصولات. د غوړو، مالګې او بورې اندازه باید محدوده وي، ترڅو روغتیا ته زیان ونه رسېږي. خواړه باید داسې پاخه شي چې غذایي مواد یې وساتل شي.